ìsi màa ówó bo kù bua. ukleklenì ɖí àtùŋgba ówò nì bùɖiɖe iku ma búni àfía búni ŋlɔówo ɖi ni ɔtí ɔ̀kplɔ, ɔ̀kplɔ úni be ni kù, òkùà úni bà zá kplalí bútɔ̀ɔgbe nélèe, à nàáa nù inyi le búá nélèe. káèè káyí ówo lɔ plémú bù fia ígbɔké bo kù àlɔ úni úwaanì ɖí ìsì màa ówó bo kù anikɛ́ kó ni zèe nyo amlɛ nyo ènìèɖì íɖi íɖì. àkpè sè lóó, bɔ̀bɔ̀bɔ lóó kìnì búáníì úni ká nìnyìɖa búá màa be nì kù bà zá oto ùnà lià áɖì. ú ná zá ánɛ̀ linɔ̀lɔ <hesitation> màa zì ɖòà áɖí ɖí màa ówó be fènìà ówó nò sumu búá lèe. ówó bokù ìsì lɔ úni ùŋonì wèe nà zó kuàli ígba, ígba le lɔ úɖi le lɔ màáké ú nà kɔkɔ ùŋonì wèe màa ɖàá nu ènì nà zé ɖiàli ìsì lɔ ɔ̀ɖì. úni wanìà sú bo kù ìsì sɔ̀lìmè búá úni bà zó ɖù úni ú nà ɖí amlɛ ìku amlɛ ònyo Ájafá nɔ̀nɔ ɔ̀ɖí. úni kayì ìí zizì wa uguɖì yá àtùŋgba, ù ɖi ikle màa ké ówó bo kù ìsì màa ówó bo kù enikpalí bútɔgbe loo bɔ̀nyì lóó atrɛ́ɛ nélèe. kíni ɛɖí ówó be ni obù mòɖèé mòɖèé ègu búá úni ɖi àtùŋgba.